Ebua, ebua edi unam amù mmade ọnyuṅ edi unam emi ọdunde ma owu ke ujọk. Ebua emi, ntark ami ami mmade ebua edi ukuude e ebua odioño, ófo ọdọhọ ebua tie mi kpeme mkpo mi, ebua lyetie ẹkpeme, umyuñ uyem ndika esid ikọd, adada ebua emi anaña isañ isañ. Ebua ekeme ndimum ntee ke ikod. Ebua ekame ndinam ofo ekud mkpo emi ekedibede fén ke anyin ke ṅoi ofo asañade ma e aka ikọd. Ebua edi unam emi anu mmade eti eti, ekeme ndibra mbra ma owu, edu ma nnyin ke ufọk, edi ufañ nnyin, ma edu uuem nsie nte enye anamde mkpo enem owu ke ìdem, etie nte ofo ọdun ma owu. Ebua edu ata edìye unam. Enu emekeme ndiyed e idem, ono e udia. Umyem ndingm e ke usun emi mma owu esidada ewam mme owu asak imam, emekeme ṇdikim ofoñ esine ebua, enye esine ofoñ, mme owu esak umam, mme owu ebra mbra, ntọnwön edara, enye asaña ma mmo. Ebua edi unam emi, sinam ami mmade e enye ọdiọño owu emi, owu emi andmdee ibaki. Owu emi ayande ndnam e ibak ebua ọdọñọ. Ofo unyuñ údi owu emi esiwidde ebua esiwidde ebua, ebua ikud fín ana enye ọdọñọ. idikpok, idiyad esiu ekud ke ofo udigbe eti owu usua nsie. Udi owu emi esumade ma e, esibra mbra ma e, ono e udia, edu ma e ke usun emi ọfoñde nte ofo edude ma owu ikkud fin, rtie ofo ekpe esesine ana enye efetie edi edikom fin nte owu. Ebua edi ete ediye unam enu ọdiọñodu idem emi ọnyun ọdunde ma owu ke ufọk.